اللون الأحمر بالنسبالي بيرتبط بالدم و الطماطم و التفاح دايماً لما حد بيقول اللون الأحمر بفتكر الحاجات دي و اللون اللي في علم مصر دول اكتر حاجة بفتكرها لما حد بيقول اللون الأحمر او الفراولة عامة الفواكه اللي لونها احمر ده اللي بييجي في بالي بس لكن هو مش لوني المفضل او بحب اي حاجة تانية باللون